دخل من تقب صغير كان دايما يشوفه في الحيط، و بغا يشوف هاذيك التقب وين يدي. ؤاحر راح، راح، راح تمشى حتى لقى مستعمرة من الفئران و كانو يخططو لحاجة. بغا هو يعرف واش راهم يديرو.